Karazagna fanatanjahantegna tena matetika fohita: football, handball, rugby, <hesitation> volleyball, tennis, <hesitation> natation, boule petanky, course bisiklety, avy am'zay <laughs> de judo.